Sɛ meyɛ otubowa a nka mɛpɛ dɛ mɛyɛ tse dɛ fafrantaa. Fafrantaa yɛ abowa a - tubowa a otum tu kͻ beebiara. Onyim kwan biara a nyimpa fa. Obotum akͻ beebi fofor, na ͻasan n'ekyir aba wͻ ber a ͻrennyew. Afei so, ͻnntsena faakor nngye enyimguase. Sɛ ohu dɛ beebi nnkͻ yie a, otu kͻ na ͻaakͻpɛ asetsena pa.